L'edücasiun ën la sucietà al e la coza pi ëmpurtanta perché con lon che ti spieghe ai bocia ti faze chërsi e ti porte ad avei pöi le persun-e ch'a cumanderan che a faran i medici ënt ël futuro, cuindi secund mi al e la coza pi bazilare e ëntà ënvesti li ëndrinta